Tana jan onre nduku ndikandu, chi kuenta iñatuu nenutu venru ninutu onre vee inka tiná ulan kukutuu, fuera chivendun ta'án ndanina chí tinatuu yee natuu ndatuu indo atuu nakuye atuu ini natuu pero ndajundu nejundu, korto nakuye nakuu, ndartuvenro iin ñatuu nadaka ña'a yuu vee iñatu nadaka ke kundu vee ho iñatu nduku ka'a kutu ha ini natuján, njuita tunatu andakan ndo'o viluu ján najan ininde nandutu, ndenta tiná ján chinatu atuu na jatuu xhenatu indonatu, yen kunden tiná nutuu chiku ñeuñai hí ña'a tukuu viluu ján, ndonokui tutenatuu onré natujan indonata pero nganduu ni'í tiná chinanduni viluu jan ndikituvenró nakuyee kuenta, ndadando viluu ján venró naja iho choto xhiyete choto naja iho nadaka kutuu kechin ndoko'ó kechintraña kena ndaka kutu ihó. Chiñe'e tukutu natuu chiñatu xhetu okotu kuii viluu ján ke kuu yeña kutu ña'a nanitu ngunu, va'a yekunduñedato viluu jan yeko kuenta tañanotonró venró atunakutu kunguo atunakutu unu ndanduna naviluu ján kunde katuu uun ye'e yetuu taka kutu nuina ñanitu, natuu ndono kuenda vauna kune'e naninro tinanguu viluu ján venró yekuu taja ján tundekutu kutu ndekan kutu no'o, kuu kundekandunu tuu pero kuu ajan nate yikonatuu vi'í.